aja ná kaa yu ñaku uu-m kolor tuun {aa ntisa katyi kolor ña yaa ñá kúu ñá yuvii nakatye ni kuantua kuatu nùù´a a kuu kúa ñaa oko kúa a oko kumi kúa a ntasa mii kúaa tyi ñaa kuantua ña kuu ña núu nu kolor hua nakatye ñatyu ya´ña kuíí ya´ña yaa ya´ña ndaa ya´ña ñáa kuíí va´a ya´ña kuíí ntíyaa só ya´ña kuaa´n ya´ña ñá´a ndi´xi ya´ña ndukuu´n só ya´ña un ña kuá ya´ña uu-n kaa´yo ku taku ña kafe ka ña yaa ya´ña uu-n ya´ña ndaa ña ku´a ñaa kuantua kuatu nu´u hua nakatye kuantua kuatu nùù hua tyi u-n tanio kisáa ña na nantuku yo nú ntisakatyi só ña´ra ña ña´ra tyikua ntua nùù´a ya´ña xiya´a ya´ña tuun ya´ña tanuu mia ya ña yuvi riso uu-n ñaku Sa'an me´ra yanu kò´o nsini yo kati katu´e ni ntisakatyi´a tyi kuaña u-n ña tatu´n ña sía´a ku sava tuku´a ra ñatyu kò´o ku ka´an tukue´a